Ny mili fanasan-damba da vata hely mandeha herinaratsy asia rano mifanaraky amin'ny hadiriñy da asia vovon-tsavony na rano-tsavony. Da aiditry ao amizay ny lamba maloto mitovitovy loko sy mitovitovy koa ny falotoa da bakeo miliñy iñy avao no mikosoky manakoban'ny lambañao.